Raha vao mieritreritra loko mena de ny ao andoha voalohany dia resaka hoe fitiavana. Ary ny loko mena ihany koa dia midika hoe fitia miredareda. Izay no andikan'ny olona matetika ny loko mena toy ny hoe afo mirehitra.